Kaba non, ke ka shim kada tes tes atsi, ka tsɛ ka bͻs agam. A tsɛt katin akon ͻng fɛ ka karͻ fɛ ka se gyat fɛ kakon e kada bereng agam. A tsɛt karͻ me ͻng gyat nͻng ada tsɛ na bͻs agam nanu nɛ bɛ na chi tusung, na bɛ nye karͻ me kyɛ kaba kͻmͻng. Ke shim a te tsi, nɛ itsi nɛ te tsi zͻng har izen ͻng fɛ a-a-a bi di gang itsi. A bi di kͻs har atsime da bɛ di tasak nnon. A da doro na tsɛ na nesek nayak. Kyɛ ane nana yak e yͻng na bɛ na ngamang kanu, na ngamang kan-nɛ bɛ na yes nnon e cwɛt cwɛt. Ke yes nnon cwɛt ni ni non e ngam na nu na kaba korok mo nayak. Atsɛt karͻ katek-katek fɛ da akak ada tsɛ ku beseng kari me wo. A tsɛt karͻng fɛ ka se garang, na di tusung agam e yͻng. Kyɛ tusung agam e ͻng gyat nan ye karͻ me hywilil azͻng na di tes atsi wu ni ni non di sot har na na bɛ na di rasak. Ni zen ͻng fɛ na mi tang atsen nɛ na doro